Zaho zane naho ty asaina misafidy zane raha ampijoboniny ty tea ty teao piso sa amboao? Le aleoko raha miainy amy piso io satria, miainy amy amboa ao azafady, o amboa ao miaro tanako sady miaro ty tenako, miaro ty valiko amy ty anako, na tsy eo aza raho sarotsy ty idioran'ny ndaty amy tanana misy ahy, mandeha raho atoandro fa miaraky amako ere, mandeha raho naho hariva fa miaraky amako reke minrda amako ze ombako andehanany, na de tsy eo aho anako io fa tsy toboky irery fa eo reke miambiny tanako io.